Jwa'nba nlizyn men ze jwi men lomen, len chomod nyamen ze libmen zi yekmena' o tiz gokmen thi lar, libemen zi lara' naze loba ndo jwi'men len chomod nyamen.